वेसे तो कई अलग-अलग तरह रा खाना हवे जिके हु आपरी शक्ति वड़े। जेसे चणा होई गिया प्रोटीन है गियो फल फ्रूट है गिया माछली है गी पनीर है गियो। अनाने खावा हु आपरे शरीर ने ताकत मले। प्रोटीन हु ज्यादा ताकत मले जिम जवा वाला मानक प्रोटीन लिया करे। और ज्यादातर तो मीट माछी है गिया वना में ज्यादा प्रोटीन हवे।